hueno ña ku tatu´n ña ñakua ña kuntatu yo tyi ñaka hua kú paciencia na katye ni kuntatu yo in ñaa a in ñá sa´yo u´suu viti viti kísia´ña in ña´a tyi kú kuyanka ña in kuía kú kuyanka ña ñaa-m uvi kuía a uu-n ku kuyanka ña asunta usi kuía tyi ña i´ña na sa´yo taku in kiti nakatye ntakui yo ra kuanu ri xikoyo katyi yo a ña´a kaku sée ri ra kuntatu kaku séeri ra uum tani ntukua´ri ra xíkori katye ra yaanka hua tyi uu-n kiti ha ra kò´o sianuri in a uvi ña yó´o a in uvi hota tyi kiti ka ra yanu kuyanka ri uu-n uvi kuía uni kuía ñaka hua kún yanka in kiti sa kuanuri ra sa kú ni´yo ri xíkoyo só a´ri tíku´a ku kúmi yo ra santika ku yanka´a kua uni kumi u´un kuía a nta usia una kuía unta sá sa kú niyo´a xíkoyo ra ña tyu ñaa ña uu-n ñaku yanka kunti kutu ña ntisa katyi ña yuvi ra i´suña isua ko kuyanka hua tyi ña kú yanka kunti kutu ña nahua kunimi yo ña sa´a yo ra ñakú yanka hua tyi u-n ña ku ña yuvi yo ra kò´o in ña tyi vasi tyi yava ña vasía ra iva tii´yo a´ra kakintu yo tyi ña ña sa´ña ñaku yanka hua satyu ntisakatyi ña´ra sa´ni u´kuu yatyintuva xiniyo vityu kuii´so kuni yu nakua na katyi yo tyi ntika kuntau yo kueni kueni kueni síanu ña kua´ña takoni síayo kuenta ra tyi siin ka´yo